समजा मी घरा एकांत असलय आणि माझेकडे जावपाक फक्त पाच मिन्ता असलय जल्यार मी प्रेफर करपाचें पावं आणि कडी खाऊपाक। किद्याक तर गोवा च्या लोकांचो लोकल जोवन म्हणजे शीट कडी पण पाच मिन्टा असल्या कारणान मका शीट जोवपाक पाऊचिनां मननं मी कड्येण बूडों पावं खाऊपी किद्याक तेथून पोटाय भरतलं आणि खाउँ बेगिनं सोपटलो।